كانت هاي الجطوصة كتير فضولية صارت تلعب فيها تجيبها يمين شوية وتجيبها شمال شوية وتلبسها شوية وترميها شوية وتجري وراها وفي الاخير لبستها فلما لبستها اخر مرة حولتها فما ضلت جطوصة صارت اسد كبير كل اللي يشوفه يخاف منه ويجري فا نزلت على المدينة كل اللي يشوفها يخاف منها ويجري. فجرر الصياد انه يجيب بندجيته ويعمرها وصادها وماتت.